كان في لعبة في صغري حيث ننقسم لفريقين وناخذ أرقام ويقف شخص في المنتصف يمسك علم و يقول رقم ويركض صاحب الرقم من كل فريق مشان ياخذ العلم، و بتكون المنافسة قوية جدا بين الفريقين.